Ngëko ngáaampengi bëlimpal ţí uwinijí, mëënjá ací uwácú, uncaŋ, uguk, úbus, úfuuku untump <hesitation> ţí winjí, maanja ngënkoongan peengun bëlipal. Úbus uwuwun ajá mëëţijëwul di untamb. Mëënjeej ekëdam pël ngëmbusëngun díparasá já báatíbar uwël káakarëtá ngëya kanëëm, keenëëmáţí tee ngëwiţee. Kon ubus ací koo wulimpëwí. <hesitation> o wuncaŋ okoo ñáaţ pëënkúrankëë rúráandaŋ uncaŋ akëëlábáţá. Meeraţ këëcikëkëcí pëëmowël mëënjáak tápëwulu mëëncinţí káanoran beenú uwala uncaŋ ciwun koowú liipwi kak. <hesitation> awú ufúungú <hesitation> ulëma <hesitation> pëëmob uwul añát wawu uwacú kak lamem soos. Uwácu <hesitation> upurësí pëwiţ ulëënkëţ uwiţ uumaŋ keelëmár ţëloŋ undengala dúut këëmband keetásëwul ţëëla këëlanaţá mëndiŋ uwinë uwul. Koncë bëlengá ngoka líp.